Laa este na qakoj reh qatz'ihb'aam je'tii kotaq ak'on <hesitation> reh laa reh la no'ojb'al ja'ar reh qakamana wul k'eh kotaq colores chiri kuu' wul je'tii la kaq la k'ox la xaar laa rax ja'ar wula q'an reh nakojom reh natz'ihb'aam qa'sa taqee' je'tiim reh la kamanik y ja'ar reh naa reh na'nam estudiar